خزنده ګان لکه، لټکې، کیشبان، څرمښکۍ، څينګښې، سوسماران، د مارانو بیلابیل ډولونه لکه زنګي ماران، کبرا ماران، کبچه ماران او داسې نور. همدرانګه ځينې داسې ژوي چې د اوبو په تل کې اوسیګي لکه تمساح ګان چې هغوی هم په سینه باندې ښوییګي او خزنده ګان یې بللی شو.